Nujool; é rasoir, oli nulobé é rasoir; sipayoli kabiring nang oli may oomé gulé; nang gubil gacigoli; é rasoir nak guŋorul gukando é lame set min guju gucigoli; ho bé gorul é rasoir yayu min akando é lame set naju acigoli; gucigoli. Ē rasoir yo écimé na guŋayo béŋayo bu gaciik; yo écimé nébajo. Nang uñoow aan aŋoruyo babu bu gaciik écimé gurok yo é rasoir éém. Ucaméén éciik usuwéhi aw béŋayo nuciik, ucaméén éciik furépi béŋayo nuciik. Yo tout mais nak unéyo mémé, ujéék mémé né rasoir. Oli babé mé nak ujéék yo mémé. Ēcimé nufonka fonka yo dé diit, oli babé di guciik gañéén mé; é raoir na guŋa guciik; é rasoir, anusaan nusongéné ho bésonkéni téé nuju gaciik né rasoir nagi éém